Woɗi wakkati ɓiɗɗo lamɗo ɗeɓɓo o hefti oɗo ɗilla se o hefti map to nɗe otokki map man o tammi woɗi ko oyahata oheɓa nɗe o yehi o yehi o eri maayo haa gaɗa maayo man o yehi o tawi woɗi huunɗe laɗɗe fere ni se o suptiti ɗum o waɗɗi o wari o senɗini himɓe wuro maɓɓe ɓe pat jotta ɓe ɗo wurna kuuje man